اي - حفض القصائد عن ظهر قلب ممكن انو يكون مفيد للأطفال لأن هذا الشي يعزز مهاراتهم بلذاكرة و التركيز الهم و ايضا هذا الشي يا- ينطيهم ال الدافع على انو هم كو - كيف ينظمون افكارهم، من خلال الحفظ و ايضا هم راح يمتلكون ذوق باللغة و اسلو- اسلوب اللغة و هذا الشي راح يساعدهم على تطوير ذائقتهم اللغوية و يعزز فهمهم للغة بشكل افضل.